Zunzɔna tari ba kelempagesi la ita sɛla pa'asɛ ba ɛka la puan de la ba ni dikɛ la ba kelempagesi la nyaŋɛ gurɛ tia koo yile nyaŋɛ yule. Ba kelempagesi la nɔɔ ti ba tara nyɔgera ba diisi koo ba tara nyɔgera ba nɛŋɔ. Zunzɔna kelempagesi la nɔɔ ti ba kelum tara pi'ira bamesi yesera la dɛŋa san ye'esa ba zi'an na ba kelum tara ita la ŋwani <hesitation> tara <hesitation> tɔgera bɔ'ɔra ba taaba ba tari la ba san yeti ba sɔsera bɔ'ɔra taaba ba tari la ba kelempagesi la sɔɔra bii taaba n pa'alɛ yeti ba sɔseri mɛ. Ba kelempagesi la n suŋeri ba ba bɔŋa zi'an woo pa'asɛ ɛka la puan.